اه اول حاجة انايا حريصة على اني نكون جزء منها الفريق المميز، وعندي المهارات وقدرة على التعامل مع التحديات اللي ممكن انها تواجهنا في مجال العمل، بشكل كويس ونبدي نضيف قيمة حب الشركة. ولازمنا نكونو عارفين ان العمل الجماعي ديما يكون فأعلى مستوى من التعاون